Tsy hihinana izany velively aho satria arakin'izay anarany izay hoe hena sentetika izy dia tsy fantatra na azo hohanina na ts- na tsy azo hohanina izy ary mety hiteraka zavatra ratsy amin'ny fahasalamako ny fihinana izany hena sentetika izany.